هي بطبيعة الحال حتكون معقدة الحيات عندما تكبر <hesitation> بشكل واسع راح يكونو عندك مسؤوليات اكتر ورح يكونو عندك ايضا بعض المشتريات والمبيعات الي راهي متكونش عندك كي تكون صغير كتر وهادي هي الي رح ديرلك مشاكل